من أقدم الهوايات اللي عندي, اللي و <hesitation> كنت نمارسها منذ زمن وماعدش, إني- أنه نكتب الشعر وقت اللي أنا كنت صغيرا, معناها جيد مش صغيرا صغيرا, في عمر الاربعة عشر عام, نقرا في الكليا, نقرا شويا عالشعر, لذلك يعطينا الاستاذ تمارين, فعاوز نخدم البراجراف عادي, نمشي نعملوا شعر, كل العلوم نقرا لكن الشعر يرجعني باش أنا نكتب شعر وقتها.